सिंगापुर जैसा जगह हमर छत्तीसगढ़ म कहियों नही हवे। ए हर बहुत बड़का अउ बहुत जाना माना जगह हवे। सब वहां व्यापारी होथे अउ वही से अपन कारोबार संभालथे।